Axan nikonihtos seki askameh tlen neh nikoninmixmati, seki askameh kinmiliah pepemeh, inon pepemeh amo nihmati <hesitation> kanin tlen mes kisah pero nikilnamiki nes ihkuak melahka eheka ahsikiwih, kalihtik nochi kalakih, kihtowah tlachipawah kinkuah kalpiantih, kinkuah tokameh, tos kalihtik nochi tlachipawah, neh amo onikmatiaya se tonal ihkon tikochih yowak, topan okalakikoh, nikihtowa tlen tlamochiwa asta ihkon tlihkoyoka iwan es ikah onechontetexoh, tos onihsak onikitak kanachi <hesitation> pepemeh okalakeh nochi, tliliwik omochih kali, kanachi itech <hesitation> pepemeh o- o- okimokenkeh kalli. Tos neh amo onikmatiaya, se tonalli onikikuapilih xapoh, onikchih xapohatl, onikinkuapilih, nes okachi onikinkualanaltih, okachi sa nowian amo kitiliah kan yaskeh. Tos se tonal onikinmilih okseki no- noyolikniwah, kihtowa ah yon amo xikinkuapili xapohatl, yon san ximomatlaxkalo o xikchalani se se olla o se sarten iwan kinnakaskokowa inon tos ya kihtwa yawih, nochi kisa. Tos oksemi yineli ihkon oahsikoh nokalihtik iwan ihkon onikchih, o- onitlachalanih, nimomatlaxkalohtinemi kanah a las tres de la mañana, iwan ya oyahkeh nochtin okiskeh san okinkuahkeh e- tokameh iwan ya oyahkeh, entos inon tlen pepemeh, inon amo tekokohkeh, amo tekuah, tekokohkeh san tepitzin tlamomotzowah. Okseki askameh inon tlen kuechtikeh keh chichiltzitzin, inon sa tla tikonnekis tikonkitzkis inon niman motlalowah tzikuinih, amo wel amo totoka tikinahsis mas pixintzitzin. Okseki askameh inon <hesitation> tlen tliliwikeh, inon konetzitzin noihki, amo melahka pero inon okachi konetzitzin pero melahka tekokohkeh tekuah, inon asta mitz- mitz pohposawaskeh, keh sawameh mitz- mitz kisaskeh, porque inon melahka titonewis mitzkuaskeh. Iwa okseki inon tlen chilaskameh, inon melahka kateh itech kuawitl, itech xomekuawitl nes melahka kinpia chilaskameh, itech xometl. Inon chilaskameh sekinmita <hesitation> noihki kichiwah inchan, sekilia askapotzal, inon ompa mochantiah, iwan iwan kintlamakatiweh okseki askameh tlen melahka motohtomawah, mochiwah sekinmila tzikatantih, inon tzikatantih kisa itech mes de julio, chapanih melahka porque inon yayokintlamakakeh melahka yoyo- motomahkeh, seki seki n kisa iwan inahaswan, pero okseki tlen melahka welikeh inon ayekmitlah inahaswan, yayochapankeh, inon tevchpaktiah melahka sekin- sekinkitzkitin, se no- no- nowehpol yeh kinchixtinemi yowak amo kochi se yowal, cuando kimatok chapaniskeh, kinchiatin kuali motlahtlakentia para amo ma kikuakan, iwan kin cuando chapani kinwalkitzkia kinmololotin, iwan kinnemaka por kio, y seki sekinkua sekintliwatza, o seki sekichiwa salsa ika tzikatantih, melahka welikeh ika limon sekinkua, inon melahka techpaktia, inon chapanih itech mes de julio.